Izy ka zah ampiagnatra zanakanah hitengigny bisikilety raha ataoko voalohany ma lô <noise> zaho mampianatra azy raha mikasika bisikilety io hoe ito mananjaina ô ito tagny fanteragna ito tagny fasiagna tongotro de mananjaina ô ka hataogny mba ahatonga raha io hiodina, de mazava hoazy fô tsy maintsy tanàgna izy voalohany tsy maintsy fa-amila-fanampiana izy voalohany, ôlo ka fa hianatra raha mila fanampiagna fô si-surtout zaza de tantanàgnao ma lô izy voalohany misôma bisikilety de izy avy eo a-avotsotragnao hely tanàgnao ka avotsotagnao hely tanàgnao ka zisky izy mahay.